Oyi mina a'o wozome a wesin ma tete a'o baba a'o we yi huwa hiyobiyo hibiyo o ji tuwa ma ziyoɲu a cɛ cɛ o tuwa ani ɲu o ziyoɲu mɛ co toni wozome so ma wesin ma tete ni wozome so omi jisa ni wozome so na a biyo o siyan yi du o ɲubo yi du mube mube siyan to o wozome dɛyi sin han